ब्राजील के पाक शैली। ब्राजील म एक लोकप्रिय मान्यता हावय के ब्राजीलियाई। विशेष रूप ले शहरी लोग आन संस्कृति के तुलना म चाय। म शक्कर के उपयोग के प्रति जादा आकर्षित हावयं। जिहां लोगन बिना मीठा पेय पदार्थ के सेवन करत हावयं।